ʻO ka pāheona kekahi ala e pā ai ka naʻau o ke kanaka ma kona ʻike ʻana, a i ʻole ma kona lohe ʻana ia mea pāheona. Ma loko o ka pāheona e paʻa ai nā moʻolelo a me nā mea kūikawā o kekahi lāhui a i ʻole kekahi <hesitation> wahi ma ka ʻāina. He kōkua nui ka pāheona i nā kānaka i mea e hauʻoli ai lākou kekahi.